اسمع حاول تزيد الخضار في كل وجبة مثلاً <hesitation> سوي شوربة خضار أو سلطة مع الدجاج، دجاج مشوي وبدل الخبز الأبيض جرب الخبز الأسمر، ودايماً حطلك فواكه كوجبة كوجبة خفيفة.